Ia, kolontsain̈y ndrô Beliziky ndraiky zen̈y. <hesitation> Irô zen̈y mananbo lafety ny festivaly ndreky karinavaly. Avô irô zen̈y malaza resaka asa tan̈ana, gôfola zen̈y ten̈a mampalaza irô ndreky labiera resaka lakoziny fandokisana zen̈y.